गुस्सा में एक अजीब तरीके का खिंचाव और बेचैनी महसूस होले। एमे सांसें तेज हो जाली सोच एकदम सकरा हो जाली। और सब तरफ बस शोर सुनाई देवे ला जब भी हम गुस्सा के बारे में सोचीला ता हुरदुम ई महसूस होला कि गुस्सा में मन और शरीर एकदम आक्रामक हो जाला। ठीक ढंग से सोचले का ताकत खत्म हो जाले और दिल बहुत तेज धड़के लागेला।